لو بامكان بامكاني اتناول العشاء مع اي شخصية تاريخية تراني باختار النبي محمد صلى الله عليه عليه وسلم. اتمنى اتعلم منه مباشرة عن قيمة واخلاق وكيف مع التحديات في حياته. هذه الفرصة بتخليني افهم الاسلام بشكل اعمق واقوى